Julio nikenka chi yee, yenexhexi hi kuyo nda ninachichi na'a ya'a nuu chianguee, enimexhi ku kuka, ngue ku iha en agostora ndeji yugue, veji yunga tindii yedii ajan, septiembre ngueni nguu tindii mediga ngan kachita'a taya nii hem, nanaña ke'e ndeju septiembre, octubre, yenguu yenngua chí, yuu chindichi ña'a ian cha'a ña'a menii che kuka kuu ña'a, veji kuduu chuku veji ndichi kui noviembre nrá, ngueñun kundu ndichi yevii nduchi kajen ndichi jan, diciembre nguee yeviji viji naku yundera chí kenduve nguenu kenuu ndugue ña'a vechi vejí he jun vajan nduka'a, ha nduju tu kuin jan nduka jun ujun noviembre ndiciembreña nduku tuitu ianyen nguu venino kui.